Kia gena, ena jang gena ngone maku waje se keluarga sorai, ngone lahi barakat te ona na yaya se papa, coma ngone na mansia toma fola ma doya rasi, kalo ngone na yaya se papa coma mansia toma fola ma doya tora toa barakat rai, ge ngona kia me ma gai ia laha